<hesitation> Ro faragn'ny tiàko zao a, laoka maigna atao agnamalao a afangaro agnanambo, de misy fangaro <hesitation> dimy agnatiny akao a, k'io laoko igny a, agnanambo a, agnamalao a de tongolo a de tomaty.